Na ka të thom të ftetën, ngë di të bunj tricat, mbanj kript të shkurtur, më përqen të i mbanj belu të shkurtur e kam ja par gravet, çerti herë jan gra çë e mbajen me… me kript lidhur me tricat ma…